Meksika o’ziga xos tarixga ega bo’lgan, rang-barang madaniyatli davlat hisoblanadi. Bu yerda maya madaniyati ham saqlanib qolgan deyiladi. Undan tashqari o’zbekona gullar va <hesitation> xitoykiga o’xshash qandolatlar kuzatiladi.